A' b'a'ax tu'ux kij- kinluk'sik in a' me'ex a' tu'ux kixot'ik in kime'ex a'lo' jach ma'lo', men ete la'ayti' ki- kijoch'tik ki estik ki utzo utzo'otzel ki- kime'ex b'aylo', jach jach ma'lo' men wa ma' yan tan kiman etel kinojoch me'ex nukuch nukuch jach k'as kiw patal kiwilik a'lo' jach ma'lo' a' a' b'a'ax tu'ux kijoch'tik ki- kime'ex. alli esta